لما فتحتها لقت رسالة قديمة مكتوبة بخط جميل تتحدث عن كنز مخفي في الجزيرة بعيدة. تحمست الصيادة وقررت إنها تبحث عن الكنز. صارت في رحلة طويلة واجهت فيها عواصف وأمواج عالية لكنها ما إستسلمت. في النهاية وصلت للجزيرة إستخدمت خريطتها وبدأت تبحث في الكهف اللي كان مكتوب فيه الكنز لما لق- لما لقت الكنز اكتشفت إنه مو ذهب بل صندوق مليان ذكريات وصور قديمة لا